والله احنا العراق يمكن اكثر دولة تنطي عطلات تنطي عطل وطنية هواية عدنا عطلات عدنا ماليوم التحرير من داعش سموه يوم الانتصار وعدنا مالثورة تموز همينه وعدنا مال مالسقوط صدام همين